Gastu el trasporti púbricu quasi que tolos días, assín te digu. El trasporti púbricu en Estremaúra, en ciais comu Badajó o Caçris, el billeti urbanu puei costal alreol de unu o dos eurus ca viagi. Los bonus mensualis te train más cuenta si viajas de continu, pallá palos trenta eurus andarán. El pobrema es que en Estremaúra no está mu desenroá esta custión i la huerça la genti acaba gastandu'l cochi.